<hesitation> Zaho adiny adiny efatsa eo miroro la va amine roaraly, mitaratara firoroha zany aho fa olo zany tokony eo amin'ny adiny valo eo mba fara-paharatsiny matory lahy amin'ery alina fahaizako azy.